ग्रिग्नि कल्सर्नि कत अनदन <hesitation> थन्गब बिसेन बन्ग् सिनन। <hesitation> असन् हिस्त्रि नि चोन्त्रिबुतिओन् दोन्ग्। <hesitation> अर बकि बेल-बेल चोन्त्रिबुतिओन् दोन्ग्, सेरेब बोल्दौ फिलोसोफि अ ग्रिग्नि प्रए <hesitation> पैद, अर्त्, अर्छितेच्तुरे। फिले लितेरतुरे, <hesitation> देमोच्रच्य्, अर ओल्य्म्पिच् गमे अप ग्रिग्नि कल्सर्नि प्रए पैन। जै क जै नि थगै ग्रिग् क मन्छे, <hesitation> जै नि थगै ग्रिग् क च्रद्ले ओफ् वेस्तेर्न् चिविलिजतिओन् बुन्ग जै ए। <hesitation> जनै लन्ग् नौ अनदन थन्गब बिसेन मैन्ल्य् छीसे दोन्ग्। <hesitation> सेअफूद् खकोर्नि जनै, <hesitation> अम्फै दोन्ग् मेकोन्ग् थैकोन्ग् वेगेतब्लेस्, बिपुर क जै ए। <hesitation> मरे बिसनि पोपुलर् दिशेस् जज बै, <hesitation> जै प्रक बन्ग् सिनन जै ए। भिपुर्नि बिद्रौ सोब्लकि, मोसक, अर <hesitation> गैरोस्। जै क बिसनि मन्छे पर बन्ग् सिनन जै ए।